اه عفوا اه وين نجدر اه نلجى أجرب مركز اه شرطة اه انا هنا جديد في المنطقة وما نعرفش الإتجاهات.